Mimba reta (pausa) jeia ojii vaera, ñanoi yagua, yaguapope, yaguapita, aguara, ñandu, guirake, ipuerevi ñaenii kavayu guajukaka, o guaju. kua mimba reta jaeko iñakua yae vae jaema mbae mbeeegue (pausa) oikova reta ñanoi karumbe paraetereta, peresosoparaetete, yatitareta, jare tajo jae ndipo jokua ñamaeta mimbareta <hesitation> jeia jarea va reta, jare ñanoivi jokope mimba reta <hesitation> mbegue oiko vareta.